Mbon suua, ii isiima iwiiti ghi dé. Purké nroog idimo, idimo dhontutune nanghar asuua: ndhontutune. Maa mbaagh nangha aboobu, idimo moovele. Mbangh niirone gwiiti ghuna ibuu. Maa nroog suuwéne rééghanone, nroog dimo ndhontutune. Mbon ndhontutune nsaame dii idonghtumaa ndhijimaa nfuu siima mu ringi jackani. Purké idéé ifénangh idimo worama mu féérighi ni, mu kottu fuu hajima. Fuu hajima mu kottu, mu la yick adéé la féérighi, a la bélameghi kangha béé-béé. Maa ndhonghtutune ghune fuu hajima nféé ka bhéékatighi ni. Woré yanghma mu hajima mu féérini, mbuur mu ringi kaa saaféyé nangh mu haji yanghma mu tiina nini nangh mu bumbu. Ghuna miine nkottu ni nanghaa ndhontutune. Maa mbangh suuwéne idimo <hesitation> isii timbade déck, guwas idi mbangh movel. Maa nroog nruu suua, nroog nrééghane, nroog nruu dimo ndhonghtutune-u.